Росташро бигӯям, ман ҳеҷ гоҳ аз он одамҳое набудам, ки футболро дӯст медошт. Ман на номҳои бозигаронро медонистам, на қоидаҳои мураккаби бозиро. Барои ман, футбол як бозии дар экран буд, ки одатан онро дигарон бо шавқ тамошо мекарданд. Новобаста аз он ки дар Испания зиндагӣ кардам чанд сол, ки футбол як қисми муҳими зиндагии ин мамлакат аст. Аммо тақрибан ду сол пеш ҳама чиз тағйир ёфт, вақте ки дастаи миллии Тоҷикистон ба майдон баромад. Бори аввал, ман бозии тими миллиро худамонро дидам, як эҳсосоте маро фаро гирифт, ки тасвир карданаш осон нест. Вақте ки футболбозони мо ба майдон баромадан, ман дидам, ки онҳо барои миллат, барои баланд бардоштани номи мо мубориза мебаранд. Дар ин лаҳза, ман <hesitation> ман ҳам як мухлиси футбол шудам на барои бозӣ, балки барои эҳсоси ифтихор ва муҳаббат ба Ватан. Шояд ман то ҳол қоидаҳои бозиро нафаҳмам. Шояд ман ҳоло фарқи ниммуҳофиза аз дифоъгар надонам. Вале як чизро хуб медонам, вақте тими миллии ман бозӣ мекунад, ман мухлиси ашадии футболам.